Kah nwer ku obinokpabi nwa kwu obinokpabi obeni beh onung kwu usi ejibah keh wo owop oyagbin okah okakwam kam ochere onung beh uchu otokk, huh mandah okero oyok nwa okeroyok nwa ayobani maka fon nah yin keh beh nah run etom beh eyan odok odok ogbane ka kwo oka- kwam okera anung maduma duma abeh bra ayinke eden agwuna aka kwam beh keranen mah atima even eva poh ogbanaka kwam udum beh otewo meh ka bura ship ayok bench pah awoka nne ekwanen kiwo gando inimma otercm oh ka wumuh nkenn eva pam ogbenaka pam ship nkeri nwa nkeri nwam bi odikode kama nun nkeri afoh ofuna mme ogbinokpasi onongho isiwoh oko- kka mandode abi nwa ku unen okeri obino kpabi ku udo oka- kka huh onenghe hamifuna meh dok koh oba bi asi uduk oko- kka even ke nwer kuh obinokpabi obeni beh uso ijibah kewo ku obinokpabi moh ore aneng nnano ijiwah asi beni isi epiwah obinokpasi beh he ho ofor beh hero beh aaua arengha akpuwa agbasin peh obinokpabi moh ofunah akpen poh asi epiwa oyagbin awe kwe obinokpabi aro oyagbin owakwe kwo obinokpabi. Keh wusi ujiwibi akeri nwa kwo onung epiwa heh ha akeri but anah keri nwa kwu onung akereh keh epiwa obino kpabi beh koh ofoh ore obeno bo sam- eh but kero onung asi isibah aneng onung kpenang kpen moh funam eh obinokpabi onungho isibak che eban hoham eh ariman do- deh obinokpabi heh hoh ofuh ijibah che oban hoham hoh obeng eh obanbeh asi udike oko- kka fah obinokpabi onangho inibah che ebanoh ofun madu uhuwa ayonbene hah nwer soh obinokpabi beh ebinibeh oboh obinokpabi obenibi onun weyah osi ijibah ma cha job job usi ijibah onengha obino kpabi esi obinokpabi oteghe ma cha nwa kweh even madu ah ovah ekpo peh bi ship wom boh oyoma uduh oneng oka- kka- but wah kuh toh awamma ndondo ndo atima obinokpabi okwo obenbe eh ade nwo oka- kka keh owusi nyena ana adeh oyodikop kwam ode ogbanaka kwam eva mah poh pah apebi ship nten numa susa epe esi ship ntima seh emkpanem naho he.